Kade iséꞌni o ne va tsi kūnté ni nko nadɨ̄kɨ́ uꞌu i kada váꞌa ñu usíi kada váꞌa ūsí vi kadaꞌñu váꞌa ñu da idu ka pistola inakaꞌan ña pistola ñútun ja vi vá tsi kūntée ni nko kada váꞌa u tsin dava ña kuétsi uu ñaꞌa í ñéꞌnu niꞌi ngo ne kutéiní neti nádɨ̄kɨ́n ntee tí pelota vi vētsi ña té pelota énantíxe tsí kɨtɨ ñutu sáā vi kɨtɨ ñutu kɨtɨ ñuꞌtu iñu vi kɨtɨ ídu ka ñutu kɨtɨ ñutu xun ña vi tsí nka kūnté ni n ñá na éste nadɨ̄kɨ́n ntee ni ña napelota vi ste in kā ne ddóko ntūu i síkun ni asī éste kádantūꞌú ni ña nadɨ́kɨ́n nte ña pelota jan vatsi tiempu tsí ján ne éste davá ñaꞌa ne kunténi ñá nadɨ̄kɨ́n nte ña ídu ka barajá ne in kadito ne nee ñadin ga váꞌa tuꞌu é nadɨ̄kɨ ñá ne neeña ña tuꞌu é nadɨ̄kɨ neé ianánadɨ̄kɨn ñá neé kada ste dukān nse nánadɨkɨ ña baraja sa neé naxiꞌi ña copá guardian déna tsí nd nántaa ña nɨ nánadɨ̄kɨ́n ntéé taꞌan ña náxikō ntée ña ntoo ña gane tsí n kaꞌan ñā ne ñá kueꞌndu i cha kada iñeꞌnu ngo ñuꞌu. Vevií já ne o nka ñáꞌa i stena nadɨ̄kɨ́n ntee édu ka vá ra ja cha tɨ dá kāvá uvi u iní ja ña nseta mí iō uun stuku kosa i é ste dava ña neé nanadɨ̄kɨ́n nte ñá ne unbaraja chá ne kuéꞌen ñā ne naácēꞌní taꞌanī ñá vi da nuu ñána ñāꞌ ináde kana chá ne naniꞌ ñadiuꞌu ne iō váda ne nacēꞌni taꞌan ñá ñá te ntukū ña n va tɨ i váda ne naáchēꞌní taꞌani ñá da īēꞌvá ra cha é dɨ̄ɨn che kaata kaa te da ñēꞌé kɨ̄ꞌú ne ña kanevevií ne ñaꞌa kadito vántiꞌo niꞌi vāra ja ce vevií ne nē i dîto ne nanadɨ̄kɨn ntee ni ña pelota téꞌnu kuetsī tē un nañeꞌnu ne á uun ñaꞌa i kuēꞌen ntúu i diꞌi ñādiné kūnté ni ña ña nadɨ̄kɨn nte ña dipelota sá ne naádɨkɨɨn nte ña ñá te ntukū ña vi pechí io ñá neé nana dɨ̄kɨ́n nté kɨ̄n ña pelota tsen a kuésī inañeꞌnu ne kásin mi kuēꞌn ja pelota sá ne nadɨkɨn nte ni ñáꞌa na nanadɨ̄kɨ́n tákaa kádē ñéꞌnu ngo ñúꞌu kueꞌentuu í cse.